Bueno yäti sokata'p ntap mau ijtyajä celularji'kji'knhtumä, por que yäti puro celular bueno por lo por lo cual celular yospa ja'kutyä ntzäjku llamada por cualquier necesida, ja'ku wyejyaju une'i u eyap pä'ni, jikyota mespa celular, pero lo lo unico tambien nyä'ijtupä celularti 'yajtokojyapya äjtyä wintäp, tyanyatzäjkapya äjtyä witäp, minatä tzyi'i de de cuarenta a cincuenta año nta'ntä kenpa'äk jumpa äjtyä wintäp.